Koʻz rangi asosan koʻpchilik insonlarda besh xil boʻladi, ular yashil, jigarrang, koʻk, qizil, qora kabi ranglardan iborat bo'lishi mumkin. Va bu belgilar avloddan avlodga o'tishi ham mumkin.